මම නිවසේ සිටින වෙලාවක <hesitation> දිවා ආහාරය ගැනීම සඳහා <hesitation> මට තියෙන්නේ විනාඩි පහක් වගේ කාලයක් නම් <hesitation> ඇත්තටම මම <hesitation> ඉතාමත් සරල <hesitation> ආහාරයක් <hesitation> සකසා ගන්නට <hesitation> කටයුතු කරනවා. එහෙම සරල ආහාරයක් සකසා ගන්නට මට <hesitation> පුළුවන් ඕනනම් <hesitation> ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් වර්ගයක් <hesitation> සකසා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> බිත්තර කිහිපයක් අරගෙන ඔම්ලට් එකක් <hesitation> දාගෙන මට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. <hesitation> එහෙමත් නැත්තම් <hesitation> පාන් වැනි දෙයක් මට <hesitation> ආහාරයට ගන්න පුළුවන් මොනා හරි තියෙන ජෑම් වර්ගයක් එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> රොටී <hesitation> හරි මොනා හරි <hesitation> ඒ වගේ සරල දෙයක් <hesitation> මට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ක්ෂණිකව හදාගන්න පුළුවන් කෑම වර්ග ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වගේ කෑමක් අපිට <hesitation> ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විනාඩි පහක් වගේ තියෙන කලෙකදී ඇත්තටම මම <hesitation> පෞද්ගලිකව ක්ෂණික නූඩ්ල්ස් වර්ගයක් <hesitation> හදා ගන්න <hesitation> තමයි වැඩිපුරම <hesitation> කැමැත්ත තියෙන්නේ.